La <noise> kú xÿ’ e üú’ dsa óo dsa, ejö e náá’ fí kié’, jan dsa ‘nⱥ’ re ü’ oo ‘ny jmýy kö jmýy <hesitation> ‘ny táá’ köö jmýy ‘nⱥ’ re üú’ra óóra la tä, ‘nⱥ’ re ü’ra óóra dxa ñí’, ‘nⱥ’ re üú’ra óóra e mare nǿǿ, ‘na’ re üú’ra ñó’ ga re güiina ki tä’ jy tö í, jy sún ekiera ro’, jenýy dse kuⱥⱥ’ ejöba ‘ñee my xÿ’ jö xa ba my jö re fáá’ra jö, e jö e tää’ kää xee jöra e ‘nⱥ’ re üú’ra dxó, nera jöra, nera sý’ra, nera tóo óora néra la jy sún kää ñó’ óora re fáá’ra jö ba dse jñi jö, jöba jö e dxó kieera jö xiro e re üú’ra jöra.